السباحة بصراحة ما أجدر أسبح <laughs> غير بس على ظهري يعني كذا، ما أسبح يعني أنام كذا والمية تشلني هذا وأنا صغيرة تعلمته بصراحة كنت في ابتدائي، ركوب الدراجات للحين ما أعرف، يعني أركب الدراجة وكذا، أسوق، أسوق لين إيش؟ تلاقيني بالأرض، يعني مو جيدة فيها.